أكيد في ثقة بين <hesitation> أكيد في فرق بين الثقة والإيمان، الثقة هي إنك تكون ثقة في النفس أو في الآخرين ، أما الإيمان حاجة أعمق من هيكي <hesitation> الثقة ممكن تهتز، لكن اللإيمان لا شيء ثابت، مرتبط بمبادئ وقيم مستحيل ينهز، الإيمان أحلي صفة ، صفة عميقة جدا جدا جدا. وثقة حتى هي صفة حلوة، <hesitation> في <hesitation> وتفيد واجد في التواصل بين -بين الناس.